<hesitation> Fomba <hesitation> ahafako maname antoko fa miaro tontolo iaignana zao le sakafognahy, vôlongany kalongany e, le fakofako avy amle hagniny andrahoako regny <hesitation> tsy aparitako magnerana tany jaby fô ataoko amy toerana tokony hanagnaovana agnanjy na koa hoe ataoko zezika, de avakeo koa <hesitation> m <hesitation> mazoto mamboly zaho de <hesitation> amzay mbô <hesitation> ahasolo le hagnina andrahoako zegny de mbô misy hafa koa avakagny maniry.